Dog, because it can save human being. Cat, it can save human being too. Elephant, it can save human being. Goat, it can save human being too.